لوحه اذا كانت لوحه كبيغه أو صغيغي على حسب اذا كبيغه أول شي اخليها عالحايط اقيس العداله مالته بحيث ما ميلي بهالاتجاه أو بهالاتجاه اخليها عدلي اوزنه مليح ااشر نقاط مالته ااشر نقطه نقطتين تلاثه وبعدين ابدا ازرف واشد اشد فيشرات